اتوقع إنه الاقتصاد و المالية <hesitation> وايد مهمين. لأنه <hesitation> تعرف ايش- <hesitation> ايش يدخل الدولة تبعك وايش راح يخرج منها، كيف بدك تساوي مشروع ناجح، <hesitation> هذي الشغلات جد مهمة للتجاريين رؤساء الدول إنهم يعرفون كيف يحسنون من مستوى شعبهم.